I Feno zany da tovolahy tsara toetsy manoloan'ny fiaraha-mony. Mbô tsy nisy resaky zany mahakasiky anaminy. Kanefa ndray andro amin'izay da misy olo tsy fantany, fa da io olo tsy fantany io da manaratsy azy, da manenjiky azy. Da nahatsapa tena ho voahilikiliky sy voaroaky i Feno. Kanefa tsy maintsy mifehy ny fihetseham-pony sy ny toetrany mba ahafahany mahafantatsy hoe ino moa zany tanjon'ny olo manaratsy anazy io sy ino antony mahatonga an'io olo io hanenjiky anazy sy hanaratsy anazy nefa hatramizay i nitokoky tamin'ny tanandreo io teo mbo tsy nahita olo resaky ndreky raiky.